अगर हमर कड़ाई म कोई सब्जी जल जायल त कोई दिक्कत नो हे। ओमा गरम या नॉर्मल पानी डाल के ओला छोड़ दे रात भर जेन से ओकर म जो सब्जी चिपक गए हे। ओ छूट जाहि आऊ कड़ाही फिर से चिकना हो जाहि।